Jokkondir hair ngal e sabu so tawii njiddaade style. Waawataa waɗtude hair ngal ngam holla toowde kaŋko, miɗo hokkondir gel walla mousse ngam fittaade. Jokkondir balɗe e sabu ko ɓuri sabu nguurndam ngal. Nde njiddaade hair ngal ngam sabu ko waawataa njiddaade style.